Jo ngë e di përçë ë un ambitu çë ngë ndutu njoh, kit i lipej njëi vilani o ndo njeri çë di më shumë se u.